Bí ñaan kañaw bí iñan te ijënţ añaţ ñaţataţum. Mëyëlan mënţíj mëlik kaţú dí kanko ná omo ná odësabel, kaţú dí kanko kañawëna iñan ejënţ. Kënjeej kanko kaloŋ kaţú mëlik mëjënţal dul mímeemí mënko teeţan inko teeţan unij gantëna iñanu dul. Á mëyëlan kanjeej unij dí mëlik dëcëlir, kar unij kacëli iñan áa ijënţ dí mëlik mandëcëlir ambá këgant waw. Kon nak ñeño cúun koo wará wí mak ţí ulef ñaan. Pasëk ací mëjënţal mom, amëkëma kandeela mënká kañaw iñan ejënţ. Mëkëma kabifara koo yímeeyí koo kandee wí këndee mom, mënká kañaw iñan ejënţ. Kon puñeño awará mak. Te <hesitation> ñaan ká pujúk bëjënţal, kañaw iñan bof ţí mëjënţal.